طبعا طلاب انتو هواي ضوجتوني داكللكم انتبهو اكعدو بمكانكم عاد كافي كافي هسه اطرد ترى هسه هسه اوديكم علادارة الي ما يكعد مكانه سمعتو واللي يتحرك والي اشوفه مو بمكانه راح انقصه خمس درجات من المعدل مالته